Yakshanba kuni haqida o’ylasam, hayolimga faqat <hesitation> uyni saranjon- sarishta qilish atrof <hesitation> bog’larni yig’ishtir faqat ish qilish keladi. Chunki har yakshanba <hesitation> bizning jamiyatimizda hamma uyida bo’ladi va uy yumushlari bilan shug’ullanishadi.